No me ne vëgne in cheu manc'uña. Za noiatri zeneixi no semmo guæi da romanticherie dapeu mi no me pâ d'aveine mai fæte cöse romantiche e e no me pâ manco d'aveine riçevue da nisciun e e ninte, coscì